Ndie nikikolaga zibe eti kitungi ndie kikilia ndia akikidhakia ali zibe eti kitegeki mulingo ndie kikitunga lieli injo kola na nsuka kola busubuzi na mulimo ndie nikitungiliagabe mpela akidhuaga nitunga lieli ndie nikilia

Nanga kima poni bhagia eti kielunganisage ka gulupu andulu businge abhebe na bhaniki bhoponi kibhukumesaga na ga ka gulupu aliku kategolizi ndia bhakololagq eki ndia bhakibhuaga eti bhopni bhulungane imamoti

Kisemelelu anisabho eti kili na ngeso kilia anisabho eti kili bhakpa bhekambi ndibha kikola semelelu anisabho eti nabhesu kebe nabha ngbekuasu bhagbei isa komunite ndia bhesu

Mwenge ka inji ahingu ahingu ahingulania adhu bhaniki na bhabhoti ndibhabho bhakaokane injo kikitoka bhuaibe kabha nikibhu nibhaliiki gwabhimba bhahabhulana kandi bhagba sini ka inji ndiabho

Makanga tongana ka hinja ndiasu bhakpa bhakolia bhakpa bha subulia andulu bhikilikibha na tongani poni ka bizibu sa inja ka ngogwa mbili ndiasu

Hiii nabhesu kikiebhingiaga kindia kijagujo injo alio andulu nabhesu kibika kijiba kijibilabe nanga alibe ndibha bhakibikaga nibha kijiba andulu ndio okutuganga mageji ojiba ndio okukola

Bhakali bhakitoka kola mulimo ndibha kitoka kolai ka ngonguwa mbili ndiasu andulu yoho bhali na hulula, bhali na kola, bhali na kweyunga ka bitebe injo akisobola yambabho ka ngonguwa mbili kima salo injo.

Adi mbukaisi bia mucuguwa muyebe na papali ndia likimania Kandi ndia kaliku ndwali sa sukali

Koko kedha mwani adhu nibhakibha na mbanagana biai nibhakibhusomesa bhaniki nibhakieyalika injo ndiabho toli ndibhetolo nibhakibhuama bhakali ndibhetolo nibhakisumba so endindi bhakpa poni nanga mwani na koko bhali kulungi

Bhikintangia nkpa mindia ali kabbakusia mulemi kilinajibe eti kintoliya adhuwe muliye injo kabhongi nanga kombakusia mulemi na bhakpa ndibha abhulemi bhoponi okubha nobhubbakusia

Lieli ndia anidhedhio ali koko koko injo nisobola kima poni ndia asemelulu bisaiku andulu aswale nilnai bhia butungulu vuto injo poni nili nai kandi nibiseku nkuwa ndia abhongio

Ndio kudhubhaga kolai ndio kohimbe lalako ali ddubha tekaniza family ndiako otunge kiekilo kadhakia ndibhetolo bhaoge bhubhuogise bhaniki kobha noli na nabho then nawe nkumi ababho kedha amabho oge dumbi bhungile ka ndabho anyuma ndibhukungilimbe ka ndabho kobha noibi saba ndiako oddubhe omwegbeise Mambombi mindia akadhuwa nokaya hangako nolia mwomezi injo andulu ndikisemelelu kolai bemoti.

Mugaso ndia ali ka kwekebelisa nkali na muluka ali ngu bhoponi bhakweibaga ngoku bwomezi ndiabho atelemio ndia kalibe mindia amwesomilili dhaki nanga alibe monti kekebelisa ka kaduana nalwali kakintoliaga daki dumbi alike kwesosomiaga

Bhebembezi ka dini bhakoli kima sa mani ka ngongwa mbili sa tebeja injili andi zibe eti bhabikisebe nkolagana ndia bhakpa na ekia bhakpa ndibha bhakibikisa nkulakulana ka kicweka so bhakoli mulimo gbolusi na dhuwa bhakpa nibhakiba likaga na bhakpa bhataidabho

Nanga libho ali bwomezi kandi kalibho aliku kima akigbaga mibili ndiasu kima mindia kiyambaga mbili ndiasu akilikaga ka libho

Mamano sa nkpa moti ama nkali moti kaliku buzibu bhukulikaga ka mpempa ukaka bbaitu kizibu akibikaga moti kowanu ka kuwabe injo andulu kizibu ndia akilikaga, moti atiga nali yekaka

Ka ngonguwa mbili ndia bhesu ali lwanisa bhunaku ka mulingo bhiyo ndia kokubanja ali jibe nti buli nkpa agubi koko buli inji ali na koko nanga koko injo bhukusumbesa bhubhuise bhaniki ka sukulu

Injo ali kima ndia bhenu nkumi bhkutokaga kwe kwe tegeka na nkali mindiako andulu bhubhe nibhukwelinda ka kima mamulingo injo

Ndio okusobola kolai ndio koli na lieli ndia akidhakia famile oli na zoka eti akili buli nkpa lelu bhio bhakaiba eti lelu kabhudhaki ozoke uma kyalo kasia otodhi ongelaibe mikia kima ndia akisobola kutisa famile ndiako

Bisaku nguko ka ngongwa mbili bisaku nguko bhakpa abhabei nanga jibe nti nkpa kombisaku nguko dumbi akidhuaga akukolilia ndio okukabha naye aoka nali na kasinge imamoti newe dumbi bhakpa bhenjo kikibhuekiaga ka ngongwa mbili kibhuegesa mugaso sa bisaiku nkpa mindietolo nguko

Moti mulimo ndie kitoka kolai imamoti ka ngongwa mbili ali kilimba pesiana kilimba sa kola pesiana kilimba sa sente deni bitebe ma kwelungananisa mamoti injo andulu ndio okusobola kolai mamoti ka ngongwa mbili

Lyeli ndia kateketa andi bhikole haa nkedhengu nyama njo kahuta masuwa akibhaga na bhele nkali akibhaga na bhele bhoke nildua gulu konje njo ehhh injo poni akimpesiaga nkali bhele kabha nali ka kalungisia

tolo ndie nitungiliiaku simu nkutolia tolo injo anidhedha sini sini kandi yeniyaga nekpembgu nibhuanisa ndibhekina nabho nibhuyamba bhatelilabe simu ndiamo bhokiliabe laso ndia bhakpa ndibhekina ndibhali dhanga

botwako kaku bhisaku mani kola ngeso zidhi oli na komako nanga kima ndiaka bongi koku kopaga oku kopaga kima amabonga nanga kima zidhi kokooa okulujukilyanaga kimui

Menjo okukolaga nanga akibhaga nabhuluzili mbula akibhaga nabhuluzili kima poni kalibe kima poni ndia bhukukolga nanga mbula kadhukana sini sini akilujaga buli kima poni ndia kabuhanguwa asendisa lieli kima na kima kima poni poni

Bha na mpempa ka ngongwa mbili ali zibe eti nawe nkumi wepesi mpempa nanga kukbha na mpempa okukolaganaga kulungi na bhataidako kandi okubhulundaga bhataidako nanga kuli kizibu kowa nkpa poni

Kusenga sengia akikolaga mabhonga ka ka bizibu nanga mulima poni kamesia kwesenga sengya akidudhukanaga dumbi kima poni kingbeisa Mambombi akiyamba

Zibe eti alibe gulupu ma janganga sa lu lulu luzu uzu ndia akikolaga kima majangaga ka bhakpa ibha kima ndia bhakpa nuwa mwenge kima bhie injo

Bhakoko imamoti na bhameme

Bhaniki bhazaile ndihabho bhakibhulikisa habhulabho toliabho kima ndia akisobola meisabho na kima ndia akisobola luza bwomezi ndia ali ka bikai

Ka nguwa sa sebhalisio kikiegiliagabe kima mamadha na kojibi tabhi mupila na na nanka na nesi bhakpa bhakayabho ka polipo injo poni kitangili kau

Ali mazima bhaniki kisemeleli egesabho egesabho asili ndia agbeibe asili sa ntula ndiako kedha sigikilia mwamba kala mwamba yakolag bhio onsobolola miki bhaitu endindi bhaniki ndibhe endindisio okudhakiaga na sungi ndio kontangimbe miki okudhakia tolo bhali ndio koliagimbe na miki bhulikagabe na miki kala yabhakolaga bhoni bhatata yabhakolaga

okukabhaga bwomezi ndiako alikebe kandi alike nabhongi andulu mugaso salika nokwekebelisa kaka aa andulu oibe ali kozo ndiako alibhoni nanga kukwibaga ndiakuli subhai

Kabha die kili na sente ndia akumesia sa sasulilia miki mindiamo ka sukulu emi nkumi bhia mbokoti nkimaga nidua ka sukulu nibhusobolola ngoku ndie kitungi sente ndia akudhakia bhanigumisilizebe nkia nini tungi sente ndia akudhakia dumbi kitunga nikisagaku miki mindiamo asoma

mugaso mindialinai ka nkali mindia muhamani muluku keda nkpa moti na muluku mindia amuhami nkali moti ali nti Mali ndiabo poni poni akiyaga kulungi na bakihanulaga imamoti kandi bakilikaga imamoti

Masanyalazi nateti ka kyalo ndia bhenu bhukusumbaga toci bhusumba sola andulu ndia akikolaga ka byalo ndia bhesu

Jaguza tolo sa nueli ka ngongwa mbili buli nkpa ali na nesi akihagujaga bhaitu endindi ka nueli bhakisumba nyama bhasumba ngoye bhasumba soda bhanu bitamiza bhasumba bitamiza so bhakijagujaga ka ngeli mbula injo ka ngongwa mbili ndiasu

Kikibhongosiaga tiko kizombaga ndia alwaziku nandiki poni atodha asikia buhyaka

Kyeyoka ninilelagi nkiyaga nihaga nilalabhe bya dhakika komi ni mha dhubhi ni nuwa libho niya nihoga aaa nkikolaga to bhinjo

Nkibanjaga nisaba kidhakia saba niya nitila minyo nioga keiso kidhakia injo nioga mubili poni dumbi nijwala ngoye niya ka milimo ndiamo sa tolo injo ndie nisemlelelu kolai

Ndia akidhua bhakali nabho bhabhubise ka kima sa polipo ali nti polipo ali kima ndia akibikaga nali sa bujunanizibwa sa bwembezi ndia akibhugasilia bhakpa bhoponi nanga bhakali bhakibhuaga bhakali nabho bhasemelelu kwebembela nanga ndia kobhubisi ka polipo polipo katiga nail ndia bhaluku bhokaka bhakali bhakitiga mbusa

sukali ali na bizibu mamadha ka bhakpa sukali aki yaga sente poni sukali akiolaga sukali akitokaga ka liaga zidhi

Piki piki na magali u asakimani ndulu tangia ka ngongwa mbili ndiasu toli na ngudhe ndia ka ngongwa mbili ndiasu akitoka aaa aaa aaa akitoka dhua gali na piki piki nakikolia

Kabha ninieyoki ninilelagi nkiyaga ni anga nihumulaku andulu kitodha mami nitodha nitunga mani nkikolaga bhinjo

Nkiteketaga niziba ka inji ndiamo nti ali bhoni dumbi niya nisukumana nisaba Mambombi dumbi niya nianga.

Ndia kitukaga ka kwelunganisa na bakpa muzo sa luzuluzu bakpa beponi bakiluzukanaga luzuluzu aliku busuma aliku nuwa njemu aliku butamizi aliku lika nibha kilwana lwana luzuluzu kambhongi kangongwambili bakpa basemereru kwetantala

Injo akubhaga kubhotu ndia bhaniki bhakagonjana andulu ndio okudunaga nibhakapesian eki nibhakapesiana ngoye nanga kubhotu akitukqga ka bhaniki gonjana

Ali gia eti tekaniza kozo ndiako odhuwe yako ka bijuma sa gavumenti kali lika okumedha medha bijuma bhakusinde eti nawe okukabha nyetako

Emi imamoti na bhakpa ndibhamo ka ku kingililia ndwali sa musuija kibhutolia buli kilo kaya angasu kiangage subha ka timba bhikima ka inji nekpemgbu bu bu nanka bulofu poni kibhube